כ'האב ליב צו עסן טשעסט נאטס, <hesitation> זיי זענען- די פרוכט איז נאר גוט אין דער ווינטער. כ'האב ליב צו עסן עפל-סואס, ס'מאכט מיין בויך פילן גוט. און איך האב ליב צו טרינקען מילעך און איך ווייס נישט אויב אנדערע צייטן פון די יאר האב איך ליב אנדערע מיני עסן